Eva, era, edge, ise̱, esa, serua, ere, itchiri, igbe, igborua, igberi eva, igberi era, igberi edge, igberi ise, igberi esa, igberi ere, igbe itchiri, uwe, uwe ikpami okpa, uwe ikpami eva, uwe ikpami era, uwe ikpami edge, uwe ikpami ese̱, uwe ikpami esa, uwe ikpami ere, uwe ikpami itchiri, uwe ikpami igbe, uwe ikpami igborua, uwe ikpami igberi eva, uwe ikpami igberi era, uwe ikpami igberi edge, uwe ikpami igberi ise, uwe ikpami igberi esa, uwe ikpami igberi serua, uwe ikpami igberi ere, uwe ikpami igberi itchiri, egbori eva, egbori eva okpa, egbori eva eva, egbori eva era, egbori eva edge, egbori eva ise, egbori eva esa, egbori eva iserua̱, egbori eva ere Egbori eva̱ itchiri, egbori eva̱ igbe̱, egbori eva igborua, egbori eva igbe eva, egbori eva igbe era, egbori eva igbe edge, egbori eva igbe ise̱, egbori eva igbe esa̱, egbori eva igbe iserua, egbori eva igbe ere, egbori eva igbe itchiri, egbori eva uwe, egbori eva uwe ikpami igbe̱, uwe ikpami ugorua̱, uwe̱ ikpami igber eva, uwe ikpami igbere era, uwe̱ ikpami igbere edge̱, uwe̱ ikpami igberi ise̱, uwe̱ ikpami igbere esa̱, uwe̱ ikpami igbe isersua, egbori era, egbori era okpa, egbori era eva, egbori era era, egbori era edge, egbori era ise̱, egbori era iserua, egbori era ere, egbori era itchiri, egbori era̱ u̱we, egbori era igborua, egbori era igbe eva, egbori era igbe edge, egbori era igbe ri ise, egbori era igbe ri esa̱, egbori eva igbe serua, egboru uwe, egboru uwe okpa, egboru uwe eva, egboru uwe era, egboru uwe edge, egboru uwe ise̱, egboru uwe iserua, egboru uwe ere̱, egboru̱ uwe itchiri, egbori igbe, egbori igbe okpa, egbori igbe eva, egbori eva era, egbori igbe edge Egbor rigbe iseruwa, egbor rigbe ere̱, egbor rigbe ise̱, egbori ki ise̱ okpa, egbori ki ise eva, egbori ki ise era, egbori ki ise edge, egbori ki ise̱ ise̱, egbori ki isě esa̱, egbori ki ise̱ iserua̱, egbori ise e̱re̱, egbori ise̱ itchiri, egbori esa, egbori esa̱ okpa̱, egbori esa̱ okpa̱, egbori esa̱ eva̱, egbori esa era̱, egbori esa edge̱, egbori esa̱ ise̱, egbori esa iserua, egbori esa ere̱, egbori esa itchiri, egbori iserua, egbori iserua okpa, egbori iserua eva, egbori iserua era, egbori iserua edge̱, egbori iserua ise̱, egbori iserua iserua, egbori iserua ere̱ Egbori iserua itchiri, egbori ere, egbori ere okpa, egbori ere̱ eva̱, egbori ere̱ era, egbori ere edge, egbori ere ise, egbori ere iserua, egbori ere ere, egbori ere itchiri, egbori nine, egbori itchiri okpa, egbori itchiri, egbori itchiri okpa, egbori itchiri eva, egbori itchiri era̱, egbori itchiri edge̱, egbori itchiri ise, egbori itchiri esa̱, egbori itchiri iserua, egbori itchiri ere, egbori itchiri ere, egbori itchiri itchiri, egbori igbe̱